افضل يكون عندي مكتبة شخصية فيها كل الكتب لاني انا وايد احب القراءة واهي من- من اهم هواياتي ويعني دايما احب ان يكون عندي احدث الكتب و- في كل المجالات